Gɛ- <hesitation> ɓɛi ŋai ŋá li naa a tɛɛ-ŋa. Zɛŋ ŋai <hesitation> a pâi kɔi a gɛɛ ŋa da ní ŋai láa lɛ́ ḿve pai pɔri gélee láa lɛ́ kpɛɛ la naa tamaa. Kɛ́lɛ mɛni ŋa gɛi nya ɓa, ɓɛi ŋai ŋá lí naa. <hesitation> le ɓé ŋá lí naa gɛ́i. Mɛnii ŋai kélee a pâi lonoi e pîlaŋ ma nya ɓa ŋá lí naa a gɛɛ ŋa tii ta kɛ́ naa. Kpɛɛ fêi la, ŋ́gaa a ŋâla-woo ɓó nuu so ŋá kɛ̀ sia ŋ́gɛ lí taai ŋai su a gɛɛ ŋ́gɛ sɛŋ lɛ́ naa nûa dia. Díi kpɔ́ kpɔɔi ŋa lí naa a gɛɛ a gɛi nya ka ti. Kpaa máŋ ŋá lí naa ŋa kpoma tɛɛ nûa ŋai pɔ́ tãi da díkaa mɛni ŋai da ní ŋai kɛi. <hesitation> Gɛ ni maa clan a kɛ̀ maa clan tɔnɔ káa ńyee-ŋa a gɛɛ ŋa gɛ́ diɛ. Yɛ Totota bɛ, zɛŋ nɔ ŋa gɛ́i bɛ nya ɓa e siɣe ŋa pɛrɛ la ȧ pai ŋá tii kɛɛ su. Gɛ ni e siɣe ŋá tii kɛɛ su <hesitation> ŋá kɛ́ tii kɛɛ su nyaŋ díi ŋí ŋ́gaa gɛi tɔ̃yâ ma ŋuŋ kpɔ́ kpɔɔi ɓa Ɣâla-woo ɓóɔɔ da sɛŋ lɛ́ɛ. So ŋ́gaa sɛŋ lɛ́ <hesitation> bɛ Lûtɛ ŋâla-pɛrɛ maa mɛni ma or Lûtɛ ŋâla-pɛrɛ mu. Kɛ́lɛ dii kɛi ŋí su leɛ̂ gélee fe nɔ <hesitation> kúlɔii ŋí su or Liberia kpa. Gaa ŋá lí la kwa támaa ma. A kɛ̀ ya lí a Liberia bɛ kɛ <hesitation> County nɔ fé ní lii or nɔii kpiniŋ nɔ fe ni lii ti zu nya ɓa Cape Mount nɔ́ii kpiniŋ. Kɛlɛ ŋa sia kpɔ́ nɔii kpiniŋ ŋai kélee kpɔ́ díkaa ɓɛi or Count Mount daa <hesitation> River Cess dia nɔ fe ní lí ti naa. ŋa- kɛ́lɛ ŋá tɛɛ River Cess kpɛɛ la ŋá li <hesitation> Cape Palma ŋá lí <hesitation> Fish Town, ŋá lí <hesitation> Grand Kru, ŋai taai ŋai ta ni ŋai su. Kɛɛ mɛni kelee ŋá li naa a gɛɛ kú gɛ̀i nya ɓa, a gɛɛ kú sɛŋ lɛ́. Nyaŋ zɛŋ lɛ́ɛ kukaa gɛi nya ɓa gɛɛ kú sɛŋ lɛ́ ŋâla-woo ɓo ɓela dia a gɛɛ berei da pɔri kɛi sɛŋ lɛ́ la dí Ɣâla pɛrɛ mu ɓela dia. So díi ŋai ŋa kɛ gɛi da ní ka ti. Gɛ ni ŋá lí ŋa lí Guinea a gɛɛ ŋa sɛŋ lɛ́ naa nûa dia. ŋa lí <hesitation> Ivory Coast a gɛɛ ŋá sɛŋ lɛ́ naa nûa dia. <hesitation> Nyaŋ zɛŋ lɛ́ɛ ŋí yɛ berei kwa môi la, gaa a sɛŋ lɛ́ɛ nyii a ǹɛ́ kwa kwa gɛi a gɛɛ lé e kpoma tɛɛ kúpɔ a gɛɛ kukɛ a Ɣâla ŋa tii ŋí kɛ́ pere kɔ́lɔŋɔɔ yɛ berei Lùtɛ ŋâla pɛrɛ a ŋaa lɛ́ la ǹûai dia. So zia ŋai ɓe kwa lí naa. Gɛ ni a kɛ̀ yɛ Liberia bɛ daai ŋai ŋá lí zu bɛ yɛ berei ŋa môi la kwa lí <hesitation> Gio a mi Grebo- Grebo ŋai kuluŋ ŋai dí nɔii sui. Nyaŋ kú máŋ lí naa mɛni a kɛi nya ɓa, kwa gaa a gɛɛ naa pere tûa-pere damaa káa a da kpɛni kúwɔ ŋai dia. Mɛni ŋa gaa naa nyii gaa a dûai-pere dɔnɔ tãi kú lí la <hesitation> Fish Town nya ɓe- nya ɓe kɛ a gɛɛ ǹûai da káa sua ɣili kúwɔ a ɣele kélee kpɔ́. Sua ŋunuu díkɛ ɣili kúwɔ. Kɛlɛ tãi tɔnɔ a kɛ̀ nɔ dí ǹao nyíŋi ɣili gɛ ni ǹao ŋí dikɛ e kɛ̀ a palm butter láo nya ɓa tou kpɔ́lɔ láo. Gɛ ni zɛŋ kɛi nya ɓa, ŋa sɛŋ ta gbuma káa zu. Tãi ma ŋá kɛ́ nɔ gaa yɛ sua ɓé ti kɛi. Kɛɛ gɛɛ ŋí zɛŋ ŋí siɣe ŋá ŋaŋ ǹɔ ńa, ŋa gaa a gɛɛ e kɛ̀ a láo. And nyaŋ tãi maa ŋuŋ ka ti a gɛɛ ŋa láo, láo mii. Kɛ́lɛ fe mò ní núu da ma a gɛɛ <hesitation> le ɓé kɛ̀i. Kɛlɛ ŋá gaa a gɛɛ kpa e kɛ̀ a kili-ŋa sia da kpɛ́ni kpɛɛ fêi la a ŋa mɛni a gɛɛ nûa da láo mii a láo a tuma laa. Kɛ́lɛ <hesitation> gɛ́ pere kɛɛ le ŋa saa da mii ŋi. Gɛ ni e kɛ̀ a sɛŋ maa gɔ́rii ninai nyii ŋa gɛ̂i. Gɛ ni ŋa gaa a gɛɛ nûa tûa-pere kpîŋ <hesitation> gáa a zii ta kpɛni. Kpɛɛ fêi ya lí <hesitation> kwaa ŋai ti ma, mɛni ǹûai da gɛ́ naa ɣele-wala a kɛ ɣele-wala kélee kelee kpɔ́ kpõŋ da tule tɛɛ ípɔ. Da kɛ́ díyɛ da tule tɛɛ ípɔ vé nɔ a gɛɛ dí tule pú yâi dí tɛɛ ipɔ kɛlɛ da tule siɣe gɛ ni dí <hesitation> kíyɛŋ siɣe nyii kpolo kaa zu or kpolo kiyɛŋ dí ziɣe. Gɛ ni dí pai la ka pɔ́-naa a ɣele-wala nɛ̃ɛ-nɛɛ. Gɛ ni ɣele-wala a kɛ̀ gaa Ɣâla fɛli kpaa máŋ ka zɛpɛ pú gɛ ni í kpolo- í- kpo- <hesitation> tule ti gbua ta siɣe í ǹɔ́ kiyɛŋ su í mii. Nyaŋ í gɔlɔŋ a gɛɛ í maŋ a pai sóli í lá. So a- a- soli ti í lá nya pai í kpele. Gɛ ni da ŋaŋ mó ya diyɛ <hesitation> le ɓé kɛ́ kúwɔ zɛŋ ŋí kɛi díyɛ kunûa pɔlɔ ŋai dia ti naa díyɛ kunùa pɔlɔ ŋai berei ɓé da dí yée sée la nuu mu. A kɛ̀ ya pâi ɓé núu da kélee ta a wa tule tɛɛ ípɔ a berei sii ŋí gɛ ni ǹúui ti fe ǹyee sée ni í mu. A ni maa kpîŋ ka ya kakɛ zɛpɛ pui a kɛ̀ pɛ́lɛ kɛ́ kakɛ lé kɛ kakɛ tɛ̀ ɣele kakɛ yeŋ kɛlɛ e ni kpɔ́ fé túle tɛɛ ni ípɔ ve ǹyee sée ni mu. So gɛ ni gaa a sɛŋ maa gɔ́rii sii ta kpɛni berei máŋ ŋá lí la sɛŋ lɛ́ ńyãa ma kpîŋ ŋa kɛ́ sɛŋ maa kɔri naa. So ŋa gɔlɔŋ tãi kélee da ŋá pai kɛ́ lii naa, ŋá gɔlɔŋ a gɛɛ ŋa lii <hesitation> da lí tule tɛɛ pɔ́ gɛɛ zu kulâi ɓa da lí tule da kpolo kiyɛŋ tɛɛ pɔ́. Tãi ta a kɛ̀ tule fé naa da kakao kpala tɛɛ ípɔ í mii. Kɛlɛ ya kpɛɛ a mîi e ni wɔ̀ a kakao lɔi <hesitation> kpolo kiyɛŋ ti su gɛ ni ya pai kiyɛŋ ti da kɔɔ a í ǹyee gbua í ǹɔ́ í lá í mii. So zɛŋ maa gɔ́rii ŋai ka ŋí tɔnɔ ka ti. Gɛ ni tela <hesitation> dou kpɔ́lɔ láo kú mii naa e kɛ̀ a damaa e tɛɛ berei ma ŋa tou kpɔ́lɔ láo mii lai. Gɛ ni da kɛ́ diyɛ díkaa láo ɣili a sɔlɔ yaâi gɛ ni zu kulâi ɓa, sua kiyɛŋ kpolo da zu sãa ti ńyãa nɔ ɓé da pâi ɣili. Kɛlɛ dífe pâi tuma laa pui zu. Di máŋ zɛŋ ti ɣili, zɛŋ a gɛi nya ɓa ya- ya íŋɛi gbu ku kpɔnɔ ŋí íbîlaŋ kpɔnɔ pane kao ma kpɛɛ la a kɛ kpɔ́ a yá sẽŋ. Kɛlɛ kpolo a kɛ̀ ma, sua kɔɔ zu so a kɛ́ a láo. Gɛ ni zɛŋ maa gɔrii ŋai ŋá káa naa da ka ti. Kɛ̌lɛ ŋá gaa a gɛɛ e tée nyiti polu owei. ŋa sɛbɛ yɛ berei ŋa mò lai kú li Guinea a gɛɛ kú sɛŋ lɛ́ naa nûa dia. Nyaŋ e lɛ́ɛ kú kili-ŋa a gɛɛ ya lí Guinea dûai-pere maa fáleŋɔɔ naa. In fact kú lí daai da su dífe pai zɛŋ nɔ ka pɔri môi kûa a kɛ̀ ka wɛli ka sɛŋ lɛ́ kûa kú mɛni. Tãi ta ka tũaŋ woo ɓó kpaa kpɛlɛɛ woo kpaa máŋ ka Fulaŋí woo ɓó. Kɛlɛ e tée nyiti polu ka kwii-woo ɓo bɛ kufe pai ka woo ŋa kâa. So ka koi-nɛ̃ɛ mɛni kpɛ́ni fêi lé mɛni ma. Ńyãa kpîŋ ŋ́gaa a kpɛlɛɛ nuu gɛ ni lìi a káa a nɛ̃ɛ a gɛɛ ŋa sɛŋ lɛ́ a kpɛlɛɛ woo. So ka lɛ́lɛɛ a ŋanaa. Nyaŋ nyiti e kɛ̀ Guinea <hesitation> lɔii su kú kɔlɔ ma bɛ. Gɛ ni kú líɛɛ kɛ <hesitation> Ghana kú lí naa sɛŋ lɛ́ kɛlɛ ǹûai kɛ- wɔ́lɔ kɔpui kɛ dí siɣe bɛ dikɛ lí naa ma naa ɓé kú lí la naa. So li naa kú gɛ́ naa a lɔ́ku saaɓa kúwɔ sɛŋ lɛ́ nûa dia berei máŋ da pɔri kɛi tíi kɛi la a Lûtɛ ŋâla pɛrɛ ŋa tii kɛ́ pere. So berei ɓé <hesitation> bɛ ŋai da ni ŋai ŋa sia naa naa ka ti. Gɛ ni kpeli kpɛɛ ɓa, ŋá lí South Africa góraŋ wala feerɛ nya ɓe kwa kɛ́ ma two Thousand ŋa lí naa a gɛɛ ŋá kpɛlɛɛ woo <hesitation> ŋa sɛŋ maa kɔri berei ŋa pai kɛ̂i <hesitation> kwii-woo maa fálenii la a kpɛlɛɛ kpa ŋa pai kɛi kpɛlɛɛ woo maa fálenii la a kwii-woo. Nyaŋ ŋá li naa goraŋ tɔnɔ ma maa mɛni ma a gɛɛ ŋá dii ti kɛ naa. So e kɛ̀ a koi-nɛ̃ɛ mɛni kɛlɛ mɛni kɛtɛ nɔ kɛ́ naa a kpalaŋ la mɛni ya ɓé kɛ̀ a gɛɛ <hesitation> kɔlɛi a pai nɔii ti su wúyɛɛ a ŋa ŋanaa e tɛɛ Liberia ma. Gɛ ni gɛ̂i <hesitation> ɣele-wala kélee ŋa káa mi siɣe; tãi da ŋa ɣɛkɛ zaaɓa too mai kpaa máŋ tãi da ɣele-wulii ŋa kɛ́ lii kɔlɔ pɛrɛ mu ŋa <hesitation> seɣe ŋa yee kɔlɔ lɔ́ ńyee-ŋa a gɛɛ ŋa lí la kɛlɛ ŋa ŋá lí ŋa kɛ́ sée kɔlɔ pɛrɛ mu ŋa kɛ ɣɛ́lɛ. Gɛ ni ŋa pâi gɔlɔ pɔyɛ pere kɛɛ le, nyaŋ <hesitation> yée kɔlɔ ŋí káa ǹyee ma. A kɛ̀ ni ŋa ɣɛ́lɛ kɛlɛ fá mò núu da mai. Kɛ́lɛ zɛŋ nɔ ŋá mò nûa dia nya ɓa, kɔlɛi káa tɛ̀ ma. And nyaŋ kpɛ́ni fêi la kɔlɛi kukɛ naa e lɛ́ɛ la zu nìɣɛ-liɣɛi kɛɛ ŋaŋ pai díyɛ kú kɔlɔ pɛrɛ lá tɛ̀ kú lí fíi-tɔɔ mai dí máre kɛ a gɛɛ mi ŋaŋ ɓé ŋa pâi pɔri lii naa. So ŋa núu da máre kɛ ǹyɛɛ ma gɛ̂i mi ŋaŋ ɓé ŋá pɔri lii naa a gɛɛ kɔlɛi fe pâi kɛ̂i naa a ŋanaa díyɛ ŋa lí Namibia. So zɛŋ ɓé ŋá lí la naa. Liɛ̂ɛ Namibia ŋa mɛni tamaa káa naa. ŋá gaa a gɛɛ fɛnɛ sãa lɔɔ fɛnɛ sãa dí pîlaŋɔɔ naa daai su, nya ɓa ǹɔɔ su da pɔri tɛ̀ daai su a tãi kelee ta. Kɛlɛ taai sua ŋai e tɛɛ ɣîla polu ŋaŋáa ífe da káa naa da a banama. Kpɛɛ la díkelee díkaa kwaa ma bɛi nûa díkaa naa díkɛ dí mɛi kaa. So gɛ ni e kɛ̀ a tãi tɔnɔ ta kú lí <hesitation> zua-ŋai ŋí kâa. ŋa sua zii támaa káa kɛɛ zua sii nyii ŋa gàa a gɛɛ darei a ŋanaa nya ɓa <hesitation> kɔ́li ɓa yála-sulu. Zãa ti, zua-ŋai ti kélee da pai bɛ kúwɔ nyîi naa da pai naa a gɛɛ dí dí kpele yá loŋ da la puâŋ loŋ da la. Kɛ́lɛ zɛŋ a gɛi nya ɓa, zua ŋai ŋí nyii ŋai ti kelee kpɔ́ da pai tuɛ dí tãi kaa ma a kɛ̀ zua sii ŋí nyíŋi kaa pai díkelee da pai gbulu nyiŋi ŋí kâa pai dí pai a dí gbulu nyíŋí a kɛ̀ pai dí pai a dí gbulu. Gɛ ni da kpɛɛ tí ma dí ŋaŋ lí. Naa a kɛ̀ kpɔ́ ti ŋaŋ tɔ̀ŋ maa tãi ɓé ŋaŋ gɔ́li a pa la. Nyaŋ gɔ́li ti a pai ya tɔnɔ nɔ ɓé a pai kpaa máŋ dia ti a kɔ́li ŋai dia nɔ da pai. Kɛɛ sua ta kpɛ́ni ífa gáa naa kpɛ́ni fêi lé mɛni ma díkelee da pai yâo kɔ́li ma vá la dísoŋ la. So zɛŋ mai maa kɔri ŋá gáa naa or mɛni maa fáleŋ ŋa ŋa ŋá gaa naa nya ka ti a tɛɛ-ŋa. Kɛlɛ díi-ŋai ŋí kélee zia ŋai ŋí kélee ŋa kɛ̀ gɛ̀i yɛ berei nɔ ŋa môi la <hesitation> Cape Mount da <hesitation> River cess nɔ ɓé ḿve ni lí ti naa kpîŋ kpîŋ. Kɛɛ naa pôlu ma Liberia County ŋai bɛ ŋá sia gelee su a gɛɛ ŋ́gɛ sɛŋ lɛ́ naa. Wɛɛ kpîŋ ŋa kula Gbono-taa. Kpɛɛ la ḿbɔ taai ka ti téla kɛlɛ ŋa wɛɛ kula naa a gɛɛ ŋá lí naa <hesitation> ŋa sɛŋ lɛ́ naa. ŋa kɛ̀ tii kɛi naa a Pasɛ kɛlɛ dí ǹɛɛ polu bɛ a gɛɛ ŋá pai bɛ ŋ́gɛ kukɛ kɔlɔ lɛ́ bɛ ŋâla woo ɓó ɓela dia. So zɛŋ a gɛɛ ŋ́gaa bɛ nya ka ti. Kɛlɛ gɛ ni gɛ ŋâla sɛɣɛ. So bɛi ŋai ŋá sia naa Liberia nya ka ti.